Iliq suv va yumshoq yuvish vositasini bitta idishga solib aralashtiring va kiyimlarni o'sha idishning ichiga soling va undan keyin yumshoq xarakatlar bilan ularni yuvib chiqing. Keyin esa toza suvda bir necha marta chaying va ortiqcha <hesitation> suvni siqib oling.